पट्टु चिरईन के प्रजातिमे पर्तियाँ। पट्टु ओह्के <hesitation> घरमे फेन पाले सिक्तियाँ अथवा पल्तियाँ। ई एक्ठो घरपालुवा चिरईफे हे। <hesitation> पट्टुके शारीरिक बनावट कह्लेसे ई ज्यादा ,बहुत ज्यादा छोटफे नाई रहता। आऊ यह्का रंग कह्लेसे शरीर हरियर / शरीरभर हरियर रहता आऊ घेंटामें लाल आऊ करिया रिघा रहता। आऊ यह्का टोठन् लाल रंगके रहता। <hesitation> पट्टु ओइने मनैन्के नक्कलफे करे सिक्तियाँ। जस्तेकी मनै जा बोली उही ओह्के एक्दमसे सुनत सुनत वह्का नक्कल्फे करे सिक्तियाँ। अथवा सेम वस्तेफे बोले सिक्तियाँ। पट्टु ओइने ज्यादातर दाल भात आऊ एन्के सब्ति मन् पर्ना कह्लेक मिर्चा अथवा हरियर मिर्चा है।